الشخص الأكثر تأثيرا علي حياتي هو والدي، يعني كان دائما مثال للعمل الجاد والإخلاص علمني قيمة الكفاح والصدج، يعني كيف أواجه التحديات حتي دعم أحلامي وشجعني إني أحقق أهدافي تأثيرة مرة كبير علي لإني إستمديت منة الجوة والثقة في نفسي فهو يعني رمز القوة ورمز كل شئ جميل بحياتي.